Izy koa tsika hagnano tonotono hena na laoko, mila sasagna tsara raha aby zegny ave didina hidiran'ny episy maro isankarazany, sira, poivra, curry, na <hesitation> curry tsy dia tsara fa sakaitany. Dia afangaro tsara dia alogna akao tsara. Dia kafa mitono izy, mila afo malefaka tsara fa tsy afo maarobe beky masaka tsara agnatiny agny.